Sop, sop ko mang sikei a bil ang voiang toro luk ia na toropo vuak a ri vuak miang tatana. Sop koro nas ni luk nia si uas ani kara keve vakup, kapa koro luk a sop asi nem vil aro ni pukun, man tara aising toro amoi pulakai ni pukun ira tatana na toro vil avuluk ia na ko vil suai ni galit e pukun na kapa toro luk ia kapa using koro itoiton ri vakup e nei lu, o ri visuuk e nei lu toro luk a sop kor vil laman nia na ko kalusan a toro itoiton nei lu kapa ta sop, na toro luk kapa na sop na toro ius ia si vuak pulakai ni nem sop ani kara keve vakup na enei lu kapa toro luk ia na toro amoi pulakai nei llu na toro itoiton tatana na ri bil visuk asi kana tanginang.